اقدم هواية ليها هي الرسم بحبها جدا من وانا صغيرة من وانا طفلة ايام ابتدائي كنت بحب جدا أن أنا ارسم وان أنا ادخل مسابقات الرسم وكانت اكتر حد بيشجعني على هوايتي دي هي مامتي وكانت دايما بتساعدني في الرسم وازاي تساعدني أن أنا ارسم وادخل مسابقات